Kara sosotsosotra ana niany, <hesitation> ça va sa misy ino? Ino prôblemo volano, afahatsika mamaha azy, tso misy raha tsy tianao nataon'ologno, na misy prôblema mahazo anao aza misalasala mivôlagna.